Fa mivoatsy ny tekinilozia gnamin'ny fifandra n'olombelo henany io, mahasoa i laha ha-mampifandray soa ny olo ohatsy la ny raimandreni tegna andafy agny ka tegna a Madagascar atoy la mahasoa zay ny fandr'fifandraisa, mahasoa koa i la ohatsy ka ahitategna fifandraisa amin'ny olo maro isankarazany hazahoantegna fiveloma soa, ohatsy hokay manao jus fary toy moa zaola a tlelefony aby ny raha aby, gnoo mpanatitsy fary agnamiko atoy dafa telefony zay nifandraisa hoe anatero anatero fary ahay atoy, izao sarety anatery fary ahay atoy izao sarety.